ما نضنش بلي الشعر عنده رولاسيون كبيرة مع العصر الحديث بارسكو حنا ديجا كي نقراو الشعر توجور نقراو الشعر القديم يعني الشعر المعاصر سي رار فاين تخرج في حاجة و لي تخرج فيها فريمون دو كاليتي سما مون افي عنده صلة بالعصر القديم خير كتر